آ، پننہٕ پننہٕ ثقافت کھوتہٕ مختلف سمجھن چُھ ممکن، تہٕ یہٕ کرنک چِھ واریاہ طریقہٕ: مختلف ثقافتن سمجھنہٕ سۭتۍ ہیٛکہٕ تۄہہ زیادٕ ہمدردی تہٕ کھلہٕ ذہن بننس منٛز مدد مِلتھ۔ یہٕ ہیکہٕ تۄہہِ یہٕ سمجھنس منٛز تہٕ مدد کٔرتھ زِ باقی ثقافتن ہنٛد لوک کیا چِھ قدر کران، تم کِتھ پأنٹھ چِھ سوچان، تہٕ تم کیازٕ چِھ مخصوص طریقن سۭتۍ کأم کران۔